بحب رياضة كرة القدم جدا لان انا اتمرنت كرة قدم فالنادى من زمان وكنت بتمرن مع فريق كرة القدم فالنادى بتاعنا بحب العب كرة القدم جدا وبروح العب مع صحابى بعرف العب جدا لان انا من وانا صغير بلعبها دى اكتر رياضه مفضله ليا بحب العبها جدا جدا و فى وقت فراغى بروح النادى العب مع صحابى فيها بحس انها رياضتى المفضله